आरियैन मुलुक टाइप ऊ निज्य, ज्यादा तर आरियैन शिनू, रोनू, प्लास्टिक ह्जेसके अनया सामानो क्तयामो तांगस इस्तेमाल हाचिज्या। हैंड सॉ निज्य मम होदो शिंग क्तयामो तांगस इस्तेमाल हाचिज्या ज्यादा तर्र किमु फर्नीचर टेबल, कुर्सी देस्के बनायाओ तांगस हैंड सॉऊ इस्तेमाल हाचिज्या। हेक्सा इस्तमला हाचिज्या हताउ लोहौ दहतु बनी हुई चीजे या प्लास्टिकु बनी हुई चीजे कतयामो तांगस हेक्सा यूज हाचिज्या। जिक्सॉ यूज हाचिज्या शिनू, पतले दथु, डिज़ाइन पेट्रेन क्तयामो तांगस जिक्सॉ यूज हाचिज्या। सरकुर्र आरी सिदा रंग तेज कटाय लन्नो तांगस तेगे तेगे लकडिउ बोरादो, प्लाइ बोराड अना शीट सामग्रिउ तांगस यूज हाचिज्या। चेंसॉ निज्य होदो बोत्तांगो कतयामो तांगस यूज हाचिज्या। आई टेबल आरी निज्य हुजु बडे तेगे रंग सिदा कट बनयामो तांगस यूज हाचिज्या।